waral qakoj li xaltin re qab'an qasaqmaloob' wuxu' naj chek qatib'iliil, xaqara' <hesitation> nik'yaj <hesitation> chek taq t'o'y kajcha' chiran re qatzaq wii' qkinaq' xaqara' wuxu' <hesitation> kib'an k'aj, wuxu' jun chek tib'iliil che qas rajawxiik qakoj wii' jun t'o'y rii', y k'o nik'ay chek che qab'an wii' qaak' re qe qab'an pi xaltin qajcha' chiran.